Tɔ unomwe woje unomwe <hesitation> in me bii in shir wuje unom ejee iwute bik ibaŋ ikin i ikee ajeen ahhuaa imme inshu uner a lea ajeee anake emee ki ji goi ni goishe ime i wute bik ibaŋ, kim jeé u shi in yew okpa kin bom abom bina a sho unom oca me sha baŋ umonha me shiŋ bome bom ne onye emee bin a mee ni in borno bon in zyeri intee zieri intee te na haráá, domin inteh heti konwe ko ga heti asha abon inwona iwɔna zyere ya com shin zeriiye ni in shuk i kpea awaar na aŋwe she cika nom a kele emeh bila a baŋ shigiŋ shok i kpea awaa na aŋwe sha sika inshɔk bik in gin sho nɔɔ ubin shiji goɔ́ bik in shonu kobo, shi goi ubin kekee na aŋwe sha aka ubik unekeba rushu ubin ni ime bila in sho ni eeh Shig jaber umreeh imeeh ko go sha u wano umon ko ga sho unom o ujummaa, ko unom asabar, ko unom lahadi ime shi isbuk in na kpea ubim emeeh a gwira a kele akele me bik a gwira unomhano bik inheti inlo uladi, bik hetu lahadi anyi ime haki kpeme awaa ba me ki bama nimeenshoo jee ingoo ubin abɔɔ sha he han fanme ihaa ba, amma mee shiŋ jee jiŋ swe ubin a bee ahe nu usbesha akele onye utakea tuke na akele inyɔɔ u gbeshe coko ubine e onhu shi na kpea, in bik a shuunɔɔ ubin a jii a whoi shuje ayee cs me bɔɔ sha na heehi wɔo wɔ bik ugoo shu gbesshiɔɔ ne zgɔɔ ubim a me yim kin jeni kpea